أحب اسمع الموسيقى الشعبية, خصوصاً الأغاني التي فيها نغمة حماسية, كل ما تعبر عن الحياة اليومية والمشاعر, بعد أحب أسمع بعض الألوان التقليدية, مثل الأغاني القديمة, لانها تحسسك بالحنين, تربطك بجذورك, وفي أوقات الهدوء, احب اسمع لموسيقى هادئة, أو كلاسيكية, لأنها تساعدني على الاسترخاء والروقان لأبعد حدود.